حيوان بيعيش تحت الواطه علي طول كده ده ما بعرفو لكن في حيوانات بيكون عندها جحر تخش وتمرق منه لكن ممكن يكون في انواع من الدود ذي الصارقيل كده ده بيعيش تحت الواطه ما بيطلع منها كلو كلو